Tuwa ira kan nini tata si si hidup tura teknologi jadi, jadi kalo dakutan nai kita hidup tura teknologi jadi te tei ira kurasa jadi. tapi, kalo tapi jadi tura ja tei waluk karna aku sa fakasa ira me sakarang iwa sakarang iwa kan anak anak muda muda isia si harus dodi hp ra, hp hp cukup tei hp malekan pul pulsa ra wa pulsa ra wa cukup tei malekan la e jaringan a jaringan harus gaga. tapi kalo jadi teknologia misalanya hp itei mancia si me dakuk la dakuk kecanduan tei la ira mekun di hp rarapat darenga dalenga dalenga hp le dalenga lenga hp i to le mekun nai si batrei rapat lobit i dasifutar dakaruk dabail nagi te luma nagi ruma nagi te nagi ni lampu ra na ka baru dacas di hp ra. jadi, pokonya mancia sakarang i si hidup tura teknologi me di la i di organ di organ batu bo bo di watan di sa loka. jadi kaya <hesitation> di hp isi nai te to me si pusing te si dawe demi si karuk si mo lo Jadi kalo manc nini tata si ta ira mungkin si hidup tura hp hap teknologi te manatei tapi kalo mancia moderen isi te apalagi anana muda isi kayanya harus da datotik si ata kel ata kau baru si hidup tura tek ira mo tunggu tatotik si ata ka net uwan sa, uwan roti, uwan tolu, baru si darestar di hidup bo hidup i nai tua teknologi teifua teknologi ra woun. jadi, untuk hidup tura teknologi tewa teknologi sebenarnya gafin, gaga, nabantu kita jadi. fakasa ira ku baru kuratan kumuli <hesitation> ba wanura to nugu wa nugu baba ni wanura nugu wanura le mancia si dakutan nai kumu bo jawa i magey ku kuk bo jawa ime ataria loka mo. tola ra le mancia bo jawa kita kulelan jawa i magey te magey, sakarang i sakarang ira mancia nagi te nagi takulelan siababis. teknologi hp i tei mancia bo jawa da wei di la te la ira taluk taruk iababi loka. jadi, <hesitation> ba jawa da balajar la kita ataria tekun boa boa hp i jadi waluk jadi. tapi, <noise> ataria kukekun akekun ira Hp kaya dapaki daruk tei te fanda jadi hp i paling dapaki nai dalenga di fesbuk, dapasang dagosip di tetangga si, dasataru mancia ra, pokonya dakritik <hesitation> dakritik daruk dakritik di la? Jadi, pokonya da dalenga dadikat dimau ra mo lo. jadi, mancia atare akekun ira dapaku dapake hp daruk tei hpkan ke' misalnya kuguk nainugu tamang sa ukuk bo jawa mamemancia dabelajar da belajar dila tela kita kita kita baria mo tabelajar tabelajar i jadi waluk. tinggal tabail taketik nai di dila di ni hp tabail tawei mejar mejar kaira magei? Atau tawei tawei ta tapasang seng i fin tem pokonya tab tabail tawei la mo pokonya hp nafituruk nafituruk kita babis. kalo <hesitation> tuaikan mancia harus da da dabaca buk a, dabail buk la co telo baru da da lua di ilmu soa tapia sakarang i ilmu gampang gampang sian lua. ilmu i gamapang gampang mo lo. jadi, tapi ira mungkin karna gampang tuku tela jadi mancia darasa penting tei to jadi Dajabul sewalo <hesitation> semakin menit taroka gampang semakin menit tabilangan turai tei, jadi teknologi sa tei fanda. Mau <hesitation> taku tasabi nai teknologira kita hidup <hesitation> tura teknologi jadi tapi sakarang ini yang <hesitation> manla ada paksa kita nai <hesitation> kita hidup tura harus tapake teknlogi. tapake teknologi tei kaya misalnya nimana gampang-gampang ira anak muda sa to. la tatagi-tatagi tala <hesitation> tatagi tatorantua nitamangso la tasabinila tela kalo kita lenga hp tatarikat perkembangan teknlogisi tei kita sabi nyambung tei jadi, terpaksa kita harus talenga tapi kalo talenga teknlogi, talenga-talenga tajabur pokonya misalnya takifit marani tawoti Todi hp i'to ira todi tutuuuuuuu jam sambilan jam spuluh ira baru tawotu tasou tabail nini fanga, tapi kalo nini kegiatan naitei tasaka ata tasaka ata a songgal a woun, telanga nini hp woun, apalagi jaringan na gaga bo ira lanjut tutuuuuu garan `pokonya nini karjang a fanda mo lo <hesitation> tawei nini karjang karjang woun telua, jadi teknologi gaga wak cuman kalo kalo tapaki taruk tei na na nawei kita boda boda waluk, jadi teknologi <hesitation> teknologi ira kita hidup kita manusia moderen iwa dapaksa kita tura hidup, hidup harus tura teknologi. tapi ira, kita harus juga pintar-pintar tapaki teknologi supaya, boluk taboda boda kita boluk.